Yani kuli likweneli iyelimu iya muhimu kulichila binadamu wesni uwiha, isababu ino kuti ya muhimi chani umazana ngamwa komana wino wa soma nano tasomile na mambo wino kweno mukuomba wema pelangea kulolike tofauti tofauti yatange yafanane wino wasoma umazana mambo yakwe yano kuomba yani akuchagua ichizima nichipe ichane wino tasomile wenumazana yalu mazana chino kuomba achinu mazana inji pamkunde yamuwanga ni bangi kwene anji kusokota nuku pepa bilu kuujie kwambi faida ya bangi chani po mkupepo, ko ielimu ya muhimu kwasabu yene kupelange kujulisha ichi zimani nichiipe ichili kwi. Ukujamizi mwizi mwivone mkolole ielimu iya muhimu tena iya faida kwa mfanu mazanu kumwituku tuna kutenzi ku yani yano ya kuchangia ukuduma kwa elimu sana sanu kuya kwe uu- ukuyana yakachi ayachimana umazana chimama mtenzi naumu nganda numwanu waka chimli nawe Ama nukuti tutu luwamuwa nukwi shule <noise> muzana uzana mama kulonda kuti umwana <noise> aya kaombi chibalua kuli fulani ehh livyo ilia ii- iikosile kulu sana ko ielimu yene ya muhimu sana pakan likwene wendi wati kupiti misona kwa mfanu kwanu kwekwe kuno tenzi ku <noise> yalu mazana umwana wino tasomile shule nachino kuomba kwene yani <noise> ichakuzalanga ni chakuzalanga nate teni chakulia tia ipo kuyazaza kwahio elimu <noise> iya muhimu ila ukuyana yanachi yano yako yanoyako yakuchangi elimu tachiene yaku yana itana achi mama apungano yawitujo yanituko pela tulio <noise> mmamange